Tushlik uchun sendvich afzal ko'rgan bo'lardim, chunki tushlik bu asosiy ovqatlanish qismi sanaladi va bunda to'yibroq ovqatlanishimiz kerak bo'ladi. <hesitation> Chunki bu ham kechgacha bizni tetik yurishimizga xizmat qiladi och qolmasdan.